أفظل أكون الأكثر ذكاء لأن الذكاء يساعدني أحقق انجازات، وأواجه التحديات بشكل أفظل. الشهرة ممكن تجيب لك ظغط وإهتمام ودائما إيجابي أما الذكاء يعطيني فرص أوسع في الحياة، ويخليني أتعلم وأطور من نفسي. بالذكاء أقدر أساعد غيري وأخلي تأثيري إيجابي. في النهاية الذكاء هو اللي يترك بصمة حقيقية، بينما الشهرة ممكن تكون مؤقتة.